Miine ni nii nné- nné- néyine, ni nnooné wora nsuun sune, na-ni ndii kir song, nnansi ka nnhooné kotinké, nfuu duubune nsa nnooné kottinké. Iworé iraare kama mu ringi nhooné kaye.